Ora valo eo no laniko hivezivezena isankerinandro. <noise> Iray <hesitation> isanandro manomboka ny Alatsinainy, Talata, Alarobia, Alakamisy, Zoma. Fa ora telo kosa rehefa Sabotsy